भारत देश जु छिन सब देशु मा सबसे ऊचू ची येगी जु संस्कृति ची उ सबसे अछि ची अर सब देश येते सलूट कन अर एमा सबसे बड़ी योक कहावत ची की वासुदेव कुटुम्बकम कि यू सबते एक सामान समझन सारा जु धरम छीन येमा सबसे बड़ी या खासियत छिन ता सारा देश येते सलूट कन।